أعتقد راح أختار القلعة لأنه أنا بحب مبدأ الثبات على الأرض، ترى سفينة الفضاء هذى معلقة لا أرض ولا سما معلقة فى الفراغ فى الفضاء ، من اسمها أصلا شى مرعب ، لكن قلعة ثابتة على الأرض ، هاى أختيارى وأظن هاى الأختيار الأنسب لأى حدا صاحب عقل.